<noise> ok dari tadi siang nih sa makan telur sama kacang panjang ka. Trus <hesitation> yang setau saya tu telur dong goreng, <hesitation> apa kacang panjang juga dong masak, dong kaya tumis-tumis begitu dong kaya tumis-tumis-. Nah, itu yang tadi siang. Kalo yang tadi sore nih, sa ada sempat beli makanan-makanan lebaran, takjil ka. Nah, tadi sore sa beli itu, sa beli es lagi, sama pentol-pentol di pinggir-pinggir jalan aja. Itu saja yang sa makan. Ok kalo kemarin nih, kemarin sa makan <hesitation> nasi lengko. Nasi lengko nih, nasi yang de su kaya su macam gado-gado begitu de kaya gado-gado begitu- jadi ada ketimun, ada tahu, ada sayur juga didalam, nah trus dong kasih kaya ada gula merah juga begitu ka, tambah-tambah kacang-kacang sedikit begitu. Nah itu kemarin pagi sa makan. Trus lanjut siangnya tu, sa bli apa cilok <noise> enak skali! De pu rasa nih <noise> trada dua. Sa bli di depan <hesitation> apa lampu merah apa jetis sini. Nah trus sa sorenya tu yang sa kembali lagi sa makan telur goreng sama mie. Sa bli di warteg depan sa pu kost. Itu warteg memang paling andalan sudah trada dua lagi.